Nmah təin baih rig ri rig a wang wuruwah rig she a vəng nah zəg kyeh wuruwah zəg whar a yau nang jai <hesitation> zahbəu nmah zəg whd rig zah bəu afad bəu she fad fad fad fad sarubuh baan baih rí are dri wah ri mah baan buh rig ri are dri wah ri afag marinah mah fag tri mannah amah baad rig avən zəg jai nzəg whar gai nfad fad bai ri mah fad bai rīg ri rəg a fag hwanah ziu trī re hwanah ziu baan re mah ziu bam azəg hwanah nshed tai nmah shed rig a khad voh yɛi nfag koh dod tri koh dod mang mah sah rig gbanou wah rig bəg tang tang kah yi bəg mah rig swaab kuh a mah zəg jai wuh swag rah apiri a yeh la tang tang wuh manah renər bər a mən lad anau nzəg kuh shannah yai a zəg kuh shan anəi sha jai rig ben are piri a yes baah baih zah hwahah wuh a ri zwan zwan mah bəi rig apan tang tang she nəm ndəg dəg bəng baih ri amah dəg tang tang she rig zah jai she mah ben rig a zəg tang tang she npəin baih ri zah wah ri jai ri ke yau wah ri n waahu baih tang tang she ri bəg zah hwanah fag fag mah wahn rig zah hwana fag kuh rig fag fag she azəg jai nkang zəg whar yai nfad bəi kuh ri nfag koh mannah bəg ashita bahd rig mah bahd rig mah bahd rig atəg zəg kuh kai fye kai yi amah zən a rig kəid kuh akəid a fuub kuh. Bəg mah kag kag hoo rig azəg kuh fubah a piri kuh ben ben ben ben mah ben ben sansan a wuhd kuh darubuh yai nkəid bai ri amala kəid kuh mang a fub kuh fub ku kuh mah ben ben anən kuh re piri mah bən rig a yən jii a muhnu kah kuh sid daun magha amah bəi rig bəg zəg kuh rig swag apiri rkəid kuh a kəid daun abəg kəid aməni hah amaah kəid rig kəid kəid-kəid-kəid-kəid-kəid kuh wag wag bəg sarubuh a jii kuh mkah rig kəid deh aməri yiribinu trí aməni yiribinu she bəg kəid re kuh bəg sarubuh amah zəg yiri binu whəd a piri yiri binu she a rig anəin nəin mah mah ben rig ben ben nvahagha bəi rig azəg nkəid kəid kəid kəid kəid bəg sarubuh nəm re yau wah ri ama kəid kuh rig bəg jag kuh jin sighá kah sid yai bəg rig fub tri bəg mah fub sigha a vən zig kai mah shag rig ndəg nah mghah abəgkum a wəd nang mghah abagkuru she yai nəng jii akah mah rəg kəir nah hugha, hugha sid yai husha she a yiyah nzəg kul rig fub apiri amah hway baih yahənu wah ni hwang hwang hwang hwang kuh məg baih ri a zəg kuh swajh a piri kuh ben ben ben ben ben kuh mah ben rig a tab sarubuh akalld bəi kuh ri amch kəid kuh rig a wha sarubuh yai nkəid kuh sansan waag whag whag whag nəng jij bəu guni kah sid ya a yiya nzə ku ub apiri. Bəu gum she a bəd kuh buh re kinii kuh wum wum wum sansan ndod nəm mai mai amah bəi ataba sarubuh wuad a bəu guai she ri amah tab sarubuh wuhd rig yai a kəid bai ri jii bəu zeun mah sid nah yai a rig wuhd afaia mana awuri re mana jii awər yai nkəid kəid kəid baih vi mare ane dəg njii ashe beu nmh yinəm bəg rig kəid tri bəg namma yi ri bəu shau mkah bahd jini wah shau she a bəin shau wuh apiri amah bəin shau rig mah sah rig a təg zəg swag ajini anah zəg swag rig vəri a siib bah wuruwah ri ama sub wuruwah rig wuruwah she siib rig saasan awang wang nvəm zəg wuhd yau shau awali zəm a rig sah nah bəg sarubuh a wud sarubuh yai a yau vapar a shau she ri akah mah zəm nah arig sau nah bəg shau yiriwah dwang a wuhd surubuh mang manah bəg sarubuh a wuhd sarubuh she ntəin kəin rig bəí sarubuh ri nzəg kye wuruwah she wur yai nfad fad bai ri bəu wuh shii rag adani kah adan she yiri sigha i rig zəg yin sigha nyah ake pire yah yah anah yah yirisigha she rig azəg kuh təgha avəri nzan zan zan zan zan bai kuh ri amah zan bai kuh ri rig a pəim bai akuh yiri sigha ri amah pəim rig a bəi zah adani she nzəg whar ayau nang <hesitation> zah buh amah zəg wud rig yai a zəf wuruwah nwang wang wang nzəg wuh are yau wah ri nfad fad fad re yau wah ri ben rig amah zəmah hah yirighanu. A mah bəi yiri-ghanu mah nah məi n toh mang a yah zəg yini-ghanu she mtoh-toh toh bai ri mzəg sheni a jini a mah zəg shen rig jini anoun jahb kuh rig dod nfad fad fad a mah fad kuh rig kuh ben rig a zəg yini-ghanu she dong mah ben bayai mang rig nəng-anəng a zəg yiri ghanu she nye nyeh nang sah bai ri bəf nang kuoni a mah sah rig bo kwami nzəg bai rig bəi zəg whar a yau jah jai a swab she nmah zəg whad rig kuh sib bai rig ri hah a rig wang nah wuruwah a mah wang wuruwan rig a vən zəg zah kye wuruwal nzəg whar a yau yiri-ghanu keh ri mah zəg whad rig yai a fahd bai ri bəu wuh shii rig a she bubah mmah yi nəm bəg rig swab a yau nammah yi ri buh zəun dan swab kanah yai bam.